يا طلاب شلونكم؟ نحتاج نرجع نركز شوي، خلونا نتحدث عن موضوع اليوم، وأبغى كل واحد منكم يشارك برأيه عشان نكون متفاعلين، يلا بجولكم سؤال إذا كان عندكم قوة خارقة ويش بتختارون؟ فكروا فيه وراح أسمع إجاباتكم، وعلشان نحمس الجو بنسوي مسابقة بسيطة في نهاية الدرس، تدرون كل ما تفاعلتوا أكثر كل ما كان الدرس ممتع أكثر، يلا خلونا نبدأ.